أكبر مشكلة هي الفقر، <hesitation> الفقر طبعاً صعب جداً، وموجود في دول كتيرة حتى الغن- الغنية في ناس فقيرة ومحتاجة، ف لازم نشوف حل ليها، وده بيأثر على كل حاجة زي التعليم والصحة و <hesitation> الجريمة والتلوث وكل حاجة.